عيش حياة جيدة، يعني أنك تكون مرتاح مع- مع نفسك، ومع الناس اللي حولك، <hesitation> الحياة الجيدة مو بس فلوس ونجاح، يعني صحة نفسية وجسدية وتعيش بسلام داخلي، يعني تكون عندك أهداف واضحة، يعني تحب شغلك وعلاقاتك بالناس طيبة، يعني تستمتع باللحظات البسيطة، وكمان الحياة الجيدة، تحتاج التوازن بين العمل والراحة. وتقدير الأشياء الصغيرة اللي تعطيك السعادة.